Ny karazana fomba fizakàna amin'ny firenena eto zany raha ny fahalalako anazy dia raha ny faminavinako anazy manokana zaho raika dia mahatratra eo amin'ny telonjato eo na mihoatra bitaka.